بحب العب التنس لأنها لعبه جماعيه و بحب الالعاب اللي فيها روح رياضيه يبقوا فريقين قدام بعض فبحب اوي روح المكسب و الخساره و التعويض و هكذا فهي بنسبالي غير انها لعبه ممتعه جدا في لعبها